Takaminak alat musik ndia secarah umum sone ita bisa ketun Ita fun Ita fepan terus Ita gesek an atau ini Ita tekan a noka gitar terus biola terus busur Ita harus tao na Ita liman Laen.